أقدم هوايه انا كنت اخويا نلعب فيها هي <hesitation> الرماية وركوب الخيل، هذو أنا كنت <hesitation> قصدي نهواهم صح من الصغر، كنت ديما نتبع فيهم ونخدم بيهم، مانيش طالقهم طول بعد إلى يومنا هذا والو ما نحبسش عليهم خلاص، الرماية وركوب الخيل هاذو، هاو ما كاش كي العود، تحيا العود وتحيا العود وتحيا العود، وين ما كانوا، حييلي العود، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم.